Fomba fagnasagna tapis ka ôhatra maloto. Angalagnao ranon-tsavono igny, ararakanao amin'ilay misy tasy akeo. Dia avakeo kosikosehagnao amina lamba moramora karaha zao. Izy vake aminjay fafagnao amina lamba maigny na amina éponge regny amafagnao azy.